أكبر حيوان شفته هوا كان الحوت الأزرق, شفته عمناول وقتها في رحلا بحريا, هوا اضخم حيوان في العالم, يمكن يوصل طوله تلاتين متر تقريباً, وزنه يوصل حتى ميا وثمانين طن, الحوت الأزرق يعيش في المحيطات, ورغم حجمه الكبير, إلا إنه يتغذى على كائنات صغيرا, كيما البلانكتون, هذيك علاش كانت رحلا ممتعا, واستمتعت كيف شوفت حيوان كيما الحوت الأزرق أول مرا.